Ko njamaaji ɗe o waɗa waawde njoɓdi e hoore ngal miɗo njiddaade ko njamaaji rewɓe. Ko njoɓdi goɗɗo ɗum ko engine, ko rewɓe njiddaade njoɓdi faya, carbe e boɗɗum. E hoore njamaaji ngal, ko rewɓe njiddaade sago goɗɗo.